<hesitation> kalo untuk <hesitation> makanan yang biar bagimana tong pe mata dia bagus itu <hesitation> mungkin ada wortel ada tomat <hesitation> dan mungkin sayur-sayur yang lain bagitu pi <hesitation> dan <hesitation> menurut <hesitation> penelitian penelete- penelitian itu mungkin <hesitation> salah satu <hesitation> makanan yang biar bagimana tong pe mata jernih tapi kalo <hesitation> di ta pe daerah di sanana tu dong bilang tu kalo ada <hesitation> kalo ada mata yang kaya katarak bagitu <hesitation> dong makang itu musang itu dong parcaya biking <hesitation> mata katarak itu dia ilang dan kalo <hesitation> mata yang biasa <hesitation> <hesitation> jadi <hesitation> torang di sana tu kalo biasa dorang bilang tu <hesitation> mata pece kalo di sini tu dong bilang tu <hesitation> mungkin sakit mata yang di mana kalo tong bangun pagi tu torang pe <hesitation> tai mata tu dia banya bagitu dan bikin tong pe mata tu kaya sakit trus merah-merah bagitu dan di sana tu dong percaya bahwasanya kalo <hesitation> mata pece itu dia pe obat itu pake aer asi ibu. Itu bisa biking bagimana mata pece tu dia ilang dalam jangka waktu dua hari satu minggu dan itu <hesitation> memang batul-batul terjadi bagitu tapi kalo untuk yang moderennya tu mungkin <hesitation> insto tapi kalo insto tu <hesitation> <hesitation> untuk <hesitation> biar kalo tong pu mata pece tu dia ilang mungkin ya lebih dari dua minggu itu kalo untuk <hesitation> pake air asi ibu tu ya mungkin cuman dua tiga hari tu mata pecenya sudah hilang dan lebi alami bagitu tida ada <hesitation> tarada tu pengawet kan kalo insto kan mungkin <hesitation> ada pengawetnya biar <hesitation> air instonya tu dia tahan lama dan itu yang <hesitation> tong percaya bahwasanya untuk kalo panyake-panyake mata tu <hesitation> obat-obatan tradisional itu banyak dari sana kalo untuk <hesitation> mata katarak tu makan musang itu nanti <hesitation> penyakitnya hilang.